بقول لك إن العطلات الوطنية عندنا تشمل العيد الوطني اللي نحتفل فيه. هذي الأيام نزين فيها الشوارع بالأعلام ونشوف الألعاب النارية في الليل. بعد عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى اللي نحتفل فيهم مع العائلة والأصدقاء. أكيد في عطلات ثانية مثل رأس السنة الهجرية ، وكلها تكون فرص حلوة للراحة والاستمتاع مع الأهل